ígbɔké be si bòlò <hesitation> ùwá wèe kayi è ɖèe sià ígbɔké ɔwɔ ɖèe sià elí ú nàáa nì èfínɛwɛ úni òlò úni ɛɖí ówó be si blù. kàɖi á ɖa kɔ ikúnyià nànyà wèe, ɔwɔ fò bu ìlòtu, ɔwɔ kɔ ikunyià na naanyà, ìgbè wèe màa úni mùwɛ̀, ù fía ni ɔwɛ ɛɖí nèe siéyì úni ɔku màa ɔwɔ ɖèe sià káà, ù fía nì awu ɛɖí o no nyo ɔwɛ é na mù kíni sú bìà ba fínɛ ùŋò kàɖi ùŋle wàa nàáa ha òlò ɛnɛ́ɛ̀ ùŋò ma ɖèe siéyi ɛɖíì elí ú ne nyì úni ka ò òlò góò bìà nà mi wùlì ɖòwɛ ɛ́ɖi bìà bù bé ŋe iku bɔ kayi bìà bùú mùwɛ̀ bú nàá wulì ɖòwɛɛ́ɖi elí ɖí bùwá elí ɖí òlò ká kíni sú ìgbɔ ké ɔwɔ ɖèe sià ɔwɔ ɖàa kɔ ikú nyià, ɔwɔ ɖàa kɔkɔ úni ɖàa fínɛwɛ ìgbè wèe lèe, úni ká nàáa nyonìwɛ̀ sú elí besi bòlò. ikúnya ɛɖí na kɔkɔ bòlò bo kplo agaga ɔmi níì tɔgbe le ɛɖí nɔ̀ɔmi elí sú elí úni nyì ígbɔké ɔwɔ ɖàa ya nɔ̀ku elílɔké ú náa nì àfínɛwɛ, ú nàáa zo ɖòwɛ ɛɖi kele à nàáa dò ákple ɛnɛ́ tè ú nàá ɖowɛ ɛ́ɖi, igbɔ ɔwɔ wùlì ugu ùú ɖowɛ ɛ́ɖi elí ú ne nyì ka à tu íkle mɔ́ɔ̀nɔ lèe tè bú nà fínɛwɛ tè yá elí ɛɖí ɔmi fíà zá kà bɛ̀ɛɛ̀bɛ.